والله والله شكد مسويتها هاي مال انه واحد اشوفه واسوي نفسي ما شايفته حتى لا اسلم عليه هواية وصاريلي كم موقف يعني محرج من ورة هالسالفة بس ابد ما بطل لان مو دائما عندي طاقة الاجتماعية